Eritsirika abana likaleka ibabya isibangathasyahambwa nabinabi amalhwere ayo awabakabya ibabiri batsirikako.

Ngaghenda okwi thambiririo ingathunga obubalya

Bakayifako, abanene babirikolha emibiri eyabathatholere eribya ibanga kolha kutse eyitholere erikolebwa abalhume, hathya nethu abakali babiribya bakakolha ayo eminene kutsibu abalhume.

Thwanganaghulha mwo obutara obuke buke, ngo obutoki, abandi ibakolesya obutadoba, abakathoka akasente kake bakanaghulha obusola.

Abakoni bakabonde batholere ibabudwabudwa, ibalhangirwa ngabandi bandu batholere ithwabakonyera kandi nibya thutholere ithwabahabulha thuthi baghende okwa masipatara okwa ma Rwaro bangathoka erithambirwa obukoni bulekibathwalha lhubalhuba.

Ghukasanga ibabugha bathi esyosente esyabakabathuha nisike nebayisamambula neryo iwasangana emibiri yabo isibathakolhayo ndeke

Abandu bakathunga eshombulho nobutheke bwabo ibwakanya

Kikalekagha iwabya bwiranda omwa muthima waghu isiwangasyakwa ekinigha ekye rikulethera obulhwere na Nyamuhanga thatha nayo iniatsema busana nekyo erisyathoka eri hika omo bukama bwiwe

Womubiri nga e erisona olhukyimba erikolesya enginzo kandi nerilhuka ebibo, emikeka nebithiri.

Thukathaha lhuba Kandi emiyi yethu ithwakyingayo lhuba niku isithwingirirawa

Embulha yamabirithendiwa omokipindi kyaye ahabwemighesera minene neryo thukahera amiti neryo Kandi thukaghenda okoshyonyusi ithwaheka amaghetse aweryundangirira ebirimwa byethu nuko birikeryuma busana nomwesi munene

Mubyaleka ekyisomo kyamasubirira enyuma neryo kandi abana aba ngabya ibabirighunza esukuru mubasoma ekilasi ya ya mirundi ibiri biri kandi nabandi bamakyuruka ekilasi eyabangabere ibamahikamu neryo iwasangana obuthuku obukahika embere iwasangana abana ibanawithe ebyaba misingire omwa mithwe yuku wabo

Emibiri yikyinabulire omwabulhambu bwethu nabandi bana sibathasoma neryo kyikaleka ebi ebyosi ibyabya bikabanikaho

Obulime obw'omwani bukaletha esyombulho, aa omwa kitswe..omwa bipindi byethu, neryo nesyombulho esyo sikaleka ithwathoka erikolha ebindu binene ebithuthwere bwagha, bikaleka ithwathunga ebyalya omuakathali, bikaleka ithwasomesya abana bethu, ithwaghulha esyangyimba, ithwathoka neriyithambirya thwa malhwalha.

Erikolera haguma omubulhambu limathokesaya emibiri nomubiri owalhwe akalire ghukasangana iniamabirilhoba kundi ibwa mukabya imuli banene obuli muyima iniahirako amani wiwe namaghezi iwe neryo ekindu ikyathoka erikoleka

Obukasa embere Ngendisabya kalengekanaya eribya inamabirikulhakulhana neryo Kandi neriyibezaho ngomundu neryo Kandi nanganayingiriria kikomi kikomi

Baka ah seserera okwa birimwa byabo eddawa neryo ibyathoka eryera ndeke

Namakwa embwera na nganabungira Kwa banywani bayi kwisi ingaghenda okwa keleziya ingayasaba okwa mukama

Aaa Kulhabirirya abandu omu malhambo sibawithe sente esyeri ghulhako esya kombuta abandi sibatha soma, esya kombuta sikolesibawa na bandu abasi erisoma neri handika, neryo abathasi ebyo sibalithoka erisokolesya

Bakahindulhakyo erithwalha abana abo bomu amathendekero nuku ibathoka erisoma kutsibu neri syathunga sente sinene omughulhu babirisoma

Ebyakalimagezi byabiriyongera ebyakalimagezi byabiriyongera kandi na bana bethu banimubikolesya omwa mathendekero

Ngathunga womobulhambo bwayi amabya inimaghetse mabi nangana tsumbawo kwesi ibathuhererya ekyijuma inakyithekamu erithambira obuhuka bulya erithendilhwalya abandu kwisi ithwatheha amaghetse awuwene erilhaba omwa tapu, kwesi neriyongya ahathukathehera amaghetse wukuwethu.

Eribakangirirya erikolesya ebyalha byabu

Kyikakuha omubiri owuwene kandi ikyaleka omubiri wawu inabya inanuwene ndeke kandi iwikalha mughulhu muli, kyangaleka othuthakolesya abandu banene ebindu byomo...wethu obuli mughulhu.

Omukali mughuma omwaka akaletha engulhakulhana imwabya obuholho imwabya erisikania omukali mughuma okwa yindi side akaleka eyatha kulhakulhana amathend butha nkyo ikyabya kyitsibu omwaka eyo

Eryoya esyongyimba syethu likaleka ithwikalha ithune bayongyo, ithunahenirye kandi ithwathoka eriyirinda esyondwalha esithe syamuthina mughuma esyangalhwa omwimbalha esyongyimba esikyinire.

Thukaghendaa okobithunga ebihererenie nethu ebikabweka neribwekulha neryo ibyathuha oshombulho ithwathoka erithwalha abana bokomathendekero

Erithebwa ni kyibi likaleka omundu syaliyowa ndeke amathebwa kusangwa likamuthalhaya, kusangwa likaleka inathakolha emibiri yiwe eyindi eyowene eyanga mughasire neryo inayakolha ekyindu ekyithahikire kandi isikyirimulhwiramo kyahi neryo omundu akayowa nabi kutsibu.

Esabuni nerikandi iwayithekako olhukimba olhuhenirye

Atolere iniabya ekyerilhangirirako eyiri abandu biwe Kandi atolere iniabya iniakasikaya abandu biwe

Abaghendesya abanene abesyangumbaghali bakaghendesayasyo ibananywire ebindu ebikathamiraya nesyo nzira syethu esyathukalhabamu nasyo sisiwene

Omundu owali omubulighe mukamuthekathekanaya nerikania nayo lyolholyolho imwamuhanulira neryo Kandi imwamuwathicha omushombulho nomokalyo

Ebisida bikaletawa abandu erithibitha kutsibu ahandi ebiruka erikanya okwa nzira ahandi abandu eribya bakafugha bakaghe bakaghendya ebiruka bakabighendya ibanathwi ibanathamire kutse ibananywire obwabu

Omuyi waghe kutsibutsi ngalima erilhangira indi namathungamo ebyalya ebyerirya

Oyo atholere inyabwohwa eyiza inyahabulhwa kundi akabya nyakalethera oghundi yo muthima mubi

Ekyo kyikabawathikaya eriyirinda erihambwa obukoni obwa akabonde.

Omuyiwayi kutsibutsibu ngalima erilhwangira indi namathunga mwe byalya ebihikire obuthuko obwosi

Omunywani mubi oyo wangana muleka iwarondya owundi munywani mubuya, nekyindi kandi nawu wangana muhabulha inaleka omutse owakanza erikwingiryamo kwihi nayo amabya inanemukolhagho nayu inalekagho, wanganamuhabulha imwaghenda omwa kanisa kunze omwa keleziya ibathoka eribahabulha.

Bakamubirikira neru ibamukunga ibamukangirirya indi omwana owobukali satholere akambalha embali atholere inambalha esikati

No question has shown

Ebibuya ebyeributa abanabanene nebihendeka byerihulukya kutsibu busana namaka manene awawukabya iwabirikolha

Abakulhu ba madini bamabirihumulikania abandu babirisabira abandu babiriwathikya abandu abatheyithoka babirisomesya abana abathawithe kyiwathikya nibughambu ekyisomo ekyo bwenge babirikyighalihya

Munatsema ekyiro nathunga omulhume wayi munatsema ekyiro aheru naheruka kutse ekyiro ekyerilunga nomulhume wayi

Bakathoka eriminyerera obuyingo bwabu kobuli neryo ibathoka eriyirinda ndeke omo makabo

Erikolha ebyowene nakulhabirirya erisikya abakulhu neryowa amahano kandi ambi ithwayirinda kutsibu erihithania nerikolha ebyo ebithiwene.

Voice not clear

Erisambukania emyatsi okwa binimba nomwa yindi mibere byamabiri leka amaka inasambukalha omwa butha tsomana, omukali sibakyi tsomana erikolha ebikabaithaghisibawa ngabakali, nabalhume ibabya sibatsomene erikolha ebikabaithaghisibawa nga balhume.

Omwa birimo bithano ngalengekanaya indi esuburo yayi yikendisabya iyamabiri kanya kutsibu, enyingirya yayi iyamabiribya nene, omwa birimo bithano ngalengekanaya indi abana baghe abosi bakendisabya ibamabirithahibwa nerithahya, ngendi sabya inamabiri thunga nomwitsikulhu kwesi abatsikulhu ngababiri, aa Neryo nayi omuyi wayi inanemwasa akakanya.

Thikayaa bikawathikaya erigha erihulikirira ghukigha okyo oghundi mutheke akakolha neryo naghu imwaya kisomesaniako inywe babiri neryo kandi imwalhangira ekyanga bahimba ekyamutholere erikolha

Eribaminyerera neribasikya omobipindi byabo nomubitsumbi byabo kiwene kutsibu

Eripimwa obukoni bwa kabonde rikaleka iwaminyerera amaghalha aghu nobwomezi kuwimene neryo iwathoma eriyirinda tswiritswiri wamabya isighuli walhwalha kwisi iwatsuka omubatsi wamabya iwabiri lhwalha

Erisikangania, eryanzangana, erikolha kighuma nerithungirana olhwanzo neribugha kighuma

Ebitsibu ebiri omo betsindikano ebyabalhwegwa ebibi mulhi eriheka amakulhe ibane balhere imwabya esyandwalha ngesilhimu neryo abana aba ibatheseka kundi bamabiheka amakulhe ibane bana balere

Abandu omwa malhambu ethu bakalima ebyolya ebyerirya ne byerighulya ibathunga esyombulhu nabandi ibakolha ebyama ebyesuburu